Li pipistrelli sunnu armali notturni e si vìdinu vulari sulu comu cala lu scuru. Iddi hannu abilità a vìdiri sulu cu lu scuru. Di jornu si nni stannu dintra li grutti arriparati di la luci di lu suli. L’occhi di li pipistrelli sunnu particulari: sunnu sviluppati e permèttinu a l’armalu di vìdiri bonu sulu quannu luci ‘un ci nn’è. Pi ajutari l’orientamentu nni lu scuru oltri a li occhi, li pipistrelli utilìzzanu li gricchi pi sèntiri li vari movimenti ca ci sunnu nni li vicinanzi.